Tar شك wida sheytan'nani kobidera meni, sheytan'nan kobidera, takon minaton ki? Iiman'innon daiifaikani, iron sika gubalo damenkani, i ailinintul lifi mallei ichikugon tari aillina daffi'klagrainname, inin karamido tar shekig iron ailina ton baienanga frigkani, noridan gon molangh'ename, sikak gubalogon tagniname, takon odde'eara, inin karami do nor manlerunga hafadja